जो बर्तन धोए के मशीन है ओ भी वाशिंग मशीन जैसे ही काम करेल आऊ उमा भी मोटर लगे रहते। ओ जो मोटर रहल ओ भी एगो घिरनि से जुडे रहल आऊ जो ड्रायर रहल ओकर काम हे बर्तन के पानी से सुखाना। ड्रायर जो हे ओ गरम हवा छोड़ते।